أفضل إن أنا أكتب رسالة نصية عشان بيكون عندي وقت كافي إن أنا أفكر في اللي هقوله وأقدر أحتفظ بالرسالة وأرجعلها وقت ما أحب. أما لو فيه حاجة طبعا هتتفهم غلط أو كلمة اتقالت بطريقة معينة، فالأفضل إن أنا أعمل اتصال تلفوني عشان كل حاجة تبقا واضحة.